الفلفل و الشطة و الكزبرة كلها من انواع البهارات البنستخدمها في السودان بنستعمل برضو الشمار و الهبهان و الكركم و غيرم